Akoho ndraiky, izy tsy de magnaboaka fitiavagna be magnakôry amy tômpony, fa izy izy kôfa tarimin'ny tômpny igny matetiky misy agnarana apetakan'ny tômpony aminazy aveke aminjegny izy koa fa antsôvin'ny tômpony igny de magnatono izy, aveke fa hainy koa lera fagnamezana hagnin'i zare.